Reh naa p'ajaam janaj re'ee kalawux reh ya sea wach wach tz'aq ya sea panaa' meexa ya sea panaa' re'ee panaa' la panaa' reh piso o reh na nakorpiim peet najaam re'ee janaj martillo va reh después reh la martillo pues rajaam ar la kalawux reh la kalawux rajaam ree' je' nanuq'aram wilkee' k'eh winaq nkikoj la reh nap'ajaam choqpa' qa'sa wula va ke por ejemplo la karpinteera taqee' nkikoj reh nkinam lo ke es la muebles taqee' va la cha'hqon la albañil rikoj reh rii wila ch'ahqon reh nikb'anam andamio reh nkikorpiim formaleta reh onteera wach nkamaj reh pan paat nkamaj k'ih va ru'uum hat najaam nasik'im ape' wii najaam nap'ajaam pan janaj kalawux reh naye'eem pa janaj re'ee janaj cuadro o janaj qa'sa reh nach'il'aam pa wila k'eh ar nkikoj reh kikiip'ajaa kotaq kalawux reh nkikoj pa reh nkiye'pa kotaq kikoxtaar o nkich'il'aa pa k'eh wach reh reh ru'uum wula ratito reh naye'koom wachak'al pues rub'an maloobre o ya sea wila kotaq chikop ja'ar ahpa'wii N'oo kirahchaa koon lo ke janaj ro'neem entonces nach'il'aam nap'ajaam pa janaj kalawux y nawaqsaa pa pues ya mas kurik cha nriwii' qa la lo ke es qa'sa taqee' reh janaj va reh la qa'b'eh taqee' la carpintero nkamaj reh nkikorpii taqee' laa lo ke es je' ropeero lo ke es je' meexa taqee' lo ke es je' taq laa trinchantes keh nkikoj reh la kalawux reh nkip'ajaa la chee' reh nkitun'aa la chee' la albañil taqee' nkikoj ar reh la reh nkikorpiim lo ke es la andamios lo ke es la formaletas lo ke es laa reh naq nki'nam terracear janaj paat pues nkichap la kalawux ruu' la martillo kip'ajaa taqee' va lo ke es reh nktun'aam ar la chee' reh reh nrikamaj reh onteera kiroo ruwii' koon reh tz'oo' rilakoon la paat apa' nakikor piim o qa'sa naak kikorpiim va